بين إستكشاف الفضاء والمحيط نفضل الفضاء نحس حاجة ياسر واسعة وعالم ياسر سحري وغريب وما نعناش عليه برشا معلومات عكس المحيط والبحر اللي عنا عليه معلومات ما هيش كافية أكيد أما عنا عليه ما نقوله أما الفضاء لا ما زال حاجة مش معروفة ما زال هيك يخيم عليه ياسرغموظ.